चिनु खऊव बनयो शेली हजू दुनियाओ चेकू पुराना मेसे एध तू। क्युकी चिन ले एध तग देश तो हूजा ल्यय जघ जघू हिसाब्स खऊव बनयमो तरका बदलेच्या। बिजीएनु बतख रंग पोरकु शा बोडी इस्तमाल हचिज्या, आह हुजगाओ पू मसाला, आई खट्टा मीठा चिजो शेच्या तकी हजू स्वाद बव्हतर बनने सकतो। आई शिचु। सिचुआन कुकिंग किशंग खीमा ता सित्रस्त फीड वीडियोइन तंग इस्तमाल हचिज्या। होजो प्रमुख व्यंजन तू मको टोपु तू गर्म आई मसालेदार तू। आई हजू स्वदो पिपलेस्या आई मसालेदार निज्य। गुवंदने कुकिंगू हजू तू कि चिनु च्यिकू हल्के स्वाद सा खऊव निज्य होजो। आई होजो डिम सिम, कितोनी सूप देसके चिजो निज्य। आई हजू तंग। हजू हल्का मीठा आई ताजा <hesitation> ताजगी ब्रा हुआ निज्य।